ما نتصورش كان نهار من نهرات باش نجمو نحقو السلام العالمي خطر ثما ديما ناس أشرار، ثما ديما ناس ما تحبش الخير لبعضها ثما <hesitation> ديما ناس تحب تكون هيا خير من البقية الموجودين الكل أما برشا <hesitation> إختلاف بينات البشر لكل إنسان مختلف على اللي معاهم، هوا لخوات في دا الدار ويبداو مختلفين، خلي يا ناس ما همش من نفس الجنسية ما همش من نفس الديانة، عمرنا ما باش نحقو السلام.